Ñy tanjo aminy ñy fisiany ñy miko: - Mihoronkoro aminy ñy drala ñilany reñy, fiarova aminy ñy fañamboara ñy hosoky, ñy fahampatiarova ñy fahaiza manao aminy ñy famboara drala, fampahafantara no fañenkea.